दोन हजार चौवीस या माझ्या खातीर बारा वर्षां असला। किदेच की मी खूप नवीन नवीन गोष्टी शिकलय नव्य। शाळ्यान वायपाचो तान्न असलोत पुं उस्टाह सुधा असलोत। सगळि नवीन तोंड परत दिसांक लागलि पुं मस्सा मस्सा। करून सवय जाता आनि बार्या भाषिण सगळा। सेटल जाता येको माका विश्वास आसा।